Ibon ki ngͻn bi bi ibon iren kutͻ atek ago ki da di ni fara mɛs ni susu ni mɛs ni mɛs ni ngͻn ren fok ibon deng hywas a tukemeng awo a-ki ngͻn di bon itseng ihywas, imereng, itsɛt nawu idi mereng. Anet itosok e yͻng a tot de narͻ nakpe imereng ida daam ni ngͻn awo. Ki bon hywa ba, ida fidi ki dadi fida ren yi ngͻn yet ada ba, ne a bɛ na ba nyeseng na ba mɛs naba toos fok ngͻn ni k aba nͻͻk ikyɛng iya. Ha-am-ngma inyak ͻng anͻng ba. Inyak ki dadi inzong ki rͻ, inyak mush, inyak mush, inyak mush. Ki ngͻn ada me, ba dadi ba da- bada woso mush ba da di fok ngͻn b aba mi hywas ba. Ama kɛ ba mi hywas, da di nɛ ba mereng yuyu, ba mereng yuyu b aba cɛɛt ba, b aba tos ba, b aba fɛrɛng ba. Tͻ ba yͻng ba ma hywa b aba yas ba hywa yͻng kenang.